To ma madam na wato hiʒi bura ka ne kule ka bami ka m bua ɗa ni dan adami ka banə ka mi kodʒi la da ni-ni kule to ma kule na ko magamna wa wdʒi kə ɗa-ɗakə mo sura ɗa riya ɗana wi wdʒi kəni na mi humʒi ra ɗama min gha ʒha thya ghu ni ʒa tsi ghunci dʒaga mi vui ra si na mi ʒa dʒe ghu təkə dʒega mʒa shari təkə ka ngi ndiya ɓa sam samu kibə-kibə-kibə <hesitation> kəbə nja nji to sa a nan ka bukə ma wato wa wandʒi kəmi wato nga di suaʒima ghənə naghəi pani baura barra shiri madam dai ka shiriys ɓa ghənə kumu ama kuma hla banu whyi to ma kajija kule magamana ko kule m ʒha si kuna na ma nani kuma ʒina ka banə hani ninja da plambi dambi ʒəma ham ndəri ka baa gha da kumana wla nduana kwli harni ʒa thra har ni kuma sai ri uandʒi har m kuma ri sai vivang həlikə na mi nigha na jijigə wa thavi wa nje shi kuma kuathlyi bə ghənə. K gəʒili gəʒili miʒa tsh mnja ga gha puri kwala ʒəma minji minja wla wandʒi vi bara to ka makən ma wlato ma madam ka bi ɗiya ba san sam kənchi ni diya fanj ghəngi mini ghəʒhi ni ʒha yia thəkə tasu tasu-tasu ni ghanə kəchi nə diya feni ninja iya ghma tasa-tasu m gani ninja iya ghma tasu-tasu m gani ma madam ghəʒi riya ɗana wla wandʒi kəlimagami to sanan washirim ndua ma ndua ja ʒi kəni həlikə-həlikə riuvanduanjina da wa shiri na <hesitation> ndua na waya shiri ghənji mondua madam sha shirina mi mgha ʒha na char wa whyi rivarfuna nyi ghəʒi suara da nya ɗana ma madam na wa wandʒa kəni to sa nen mala bukə nonte dombi <hesitation> dambe ya ɗana wi wa ʒi kəni mana ghəʒi kədly wato ma kədlu na wa waʒi kəni domin masuara ɗa miya ɗana ma kədlyi nami mithəbai mini ghaʒha na ʒha hali m ʒa hua ka bughə hiyera na a ani wa məthə beya sikə ko kwa ghəli ra sikə to mi mgha ʒha na wa muara ghumi bua kimbi hiyar na a wa ndua dango bə hiys ra to sanan ka bukə ma mosuara ɗa. Wa waʒi kəla kəllyina ma kədlyi wa shiri dua njaʒi kəni ko-ko kwa wa shiri bua bə hiyo ra gabadaya ko ri kiri ko ghəvəl ri gha sikə wa kədlyi shirin na dua bə nyanan ka taba mua bari ghəna gha nəʒi na mʒha ɓaɓɓal-ɓal dʒe niva ndua pungha ka bəragha ni dʒa rika pungha ka bragha ni bua mi m gha to ka makən viya dana wa klandʒa kəl kədlyi ma wato ma kədlyi ta inja bari ndua hərui ghəna təna kədly wato mi suanyi bara ɗa wa kai pa kaiya ʒiruna kədlyi taba hali nduaghə nyu sai minja da ngəti-ngafi ni thə kawai kabragha minja thəly ghəna nayi am ka taɓa hali dua bo hiʒiriya ɗana ma kədlyina wa wandʒi kəni sanan kabam tsunti mi ha ɗa ma mandua jhə ko ndua ghə kədlyi mgha ka rinuns washi thə hi bua ta mamunte kədly ko gəriyai ra jukəti ma mi mgha ʒha na wa shi thy konji mi ni ha ʒha sima suns na sikə ni wa sikə thavi dwa ghəyi m <hesitation> ndua ghə kədlya na mi thiyi rimiys nji to həi kədlyi na gai suar muna kena ma kədlyi wa wandʒi kəni kakara kədlyi ɗəri sua ghətən pa nasara ma ine bua kili tsu ri luma ma. Nǝ ghǝ tsu tlǝr sǝ nǝ hyi sghǝ nǝ hyi kǝlyi dǝ na dlǝdlǝbǝ ko dlǝdlǝbǝ sa klyi kadi na mbanǝ wa notǝ <hesitation> daba sǝghǝ ma nɑ mbwa ka nǝ mǝkǝnǝ kimɓǝ yaraya kongǝl ma kimbǝ to wa waji kǝnǝ ma mǝkǝnǝ nanǝ gha gigighǝ ghǝshǝ hyi wa ja lǝma mba gha nǝ asa tlanji nǝ nja tzǝ sa lǝma zgan hyi wa wuci ma gha nda dlǝgha ghǝnji nǝ gha jǝ tlǝr tǝ mǝ lǝma nǝ gha nǝnǝ pa ja hyuw wakǝ swa wa mǝkǝnǝ wuci ko wa tsu funǝvǝ hyilikǝ tari mbǝ kǝla cighǝfǝ hyi to dim mu nǝ gha gha tǝ pa didighǝnji hyi mǝkǝnǝ nǝ nja pǝpǝpa swa mbwa tlǝr ko hu nja kǝla ndaghangǝ Nǝ nja dǝri pa funǝ cipǝ ma ghari kavǝ na nja ma ghǝma nja cigaba nǝ lasi swa mbwa tlǝgha kwa ghu mǝ tawari swari mbwa ɗa wuyi mbǝ swa ɓǝ ngga tsǝnǝ ko wuyi kumi ko bomǝ nǝ mbwǝ za tlǝgha nǝ na mǝ nǝ gha za na kulaghi kulaghi wa patǝghi sǝmǝ kwa ghu nǝ gha za na mbughaki wa tlǝɓǝ bulari pa nja wuyiri nja puri pa gha wyi ghari hyi mǝkǝn swara nuw na ma mǝkǝna wa waji kǝni